Fanjava ny Zie ndraiky zen̈y, fanjava fan̈anaovan̈a vakansy zen̈y. Amy andran̈'io kà efa mieritreritra ha efa hiala sasatra ndray e han̈ano vakansy fo. De kômansy aminio amy izay zen̈y <hesitation> efa tsisy tsisy iasan̈a sain̈a feky kô fa mpian̈atra.